Pues nu’ra ni naa toronj, ziidr, <hesitation> ndrax criolly, mandarin, lim cun ndraz ni rdoo diend dis, per ni maru rxiglaza ni na ndrax, toronj, rndax criolly, ziidr; nax lani zomën ngy ru rdawnii, xi nix rdaewy cun chamoy, cun cun doo sëdy giny, ni runxe pa’raba re’, ru’t pa’raba re’, rani nii maru niëx, ënty lim cat nixdini purzi maru naxaz nii, cat nixas di rdawnii, zy rluloh nare’.